Riisiküdsäjä om täpselt nigu nimi ütleski, riisi valmistamisõs. Et sääl om pall'o erinevit moodussit, kuis tä tege, aga põhimõttõlisõlt tä om mõtõld riisi tegemises.